Hoanaha aloha samy tsy mety amianaha aby izy roa io no hatao sakafo maraindray io, na sakafo mamy io na sakafo mamy io na sakafo matsiro. satria ino gn'antony? Gny hany matsiro, izy zakà zahô, ah misy graisse sy ny tariny agnatiny ao aby izy. Tsy de soa loatsy fa mety hampatanjaky ategna, tegna vo mifoha maraindray handeha hiasa sy ny tariny. Gny mamy koa misy glucemie, tsy de mety amin'olo diabetiky loatsy ary mbo mampatanjaky avao koa ka tsy mety aminaha aby. Tsotsotra avao angamba gny hany, na kafe kely avao dafa mety.